<noise> एबे बिलरी त कुकुरा से यिचिका कमे नै मनेसउ एबे भेले फेरि <hesitation> एकरो समस्या कदेउ न कुकुरै क जसने जसने हसउ । एबे एकरो रोउवा रसे रसे झरसउ, खुलसउ हिनकहु । अ खोखी फेरी लगसउ हिनकोरो, खोखी लगसउ हसे ओथिआ <hesitation> सर्दी फेरी लगसउ । एबे एसने एसने समस्या नै बिलरिमा फेरी देखा परसउ ।